Intenej a' pek'ej kuyib'ikoo' a' makoo' a' pek' men la'ayti' a' pek'oo' kawa'lik ti'ij xen te'lo' ku- kub'el, yan pek'oo' ka- ku- kawa'lik ti'ij kon wa'ye' kutal y ka' ka' ka' ka' mak kumanoo' ti kax etu pek'oo' tan umanoo' ti- ti- ti b'äk'saj chen ku- ku- kuwilikoo' juntuu juntuu b'a'alche' ka' ka' a'lik ti'ij xu' xu' xu' kän ti'ij <hesitation> b'ay orita ku- kub'eloo' ti alka' y ka' kuchu'unpa kuchu'unpaaloo' o o o wa- watiko watikoo' a' b'a'alche' tu'ux tu'ux yan y a' mak kub'eloo' u- uwilaj te'lo' yan a' b'a'alche' y kukinsikoo' la'ayti' a' pek' ka' kuyilik jo'mok jo'mok kinsib'il a' b'a'alche' <hesitation> ki' ki' uyool ki' uyool hasta kusiit' kusiit'. Men jo'- jo'mij u- ukinsikoo' a' b'a'alche' la'ayti' b'in <hesitation> utan chib'altik, despuese ku- ku- ku- kuch kukuchikoo' a' b'a'alche' y la'ayti' ku- kutal tupach mak <hesitation> la'ayti' ki' ki' uyool tan utal, ka' k'ochol a' makoo' tu'ux tu'ux tu'ux kub'el u- up'estoo' a' a' b'a'alche' la'ayti' te'lo' te'lo' yan, despuese ka' ku- kujeb'ikoo' <hesitation> unuk' a'-a' b'a'alche' tulakal a' a' b'a'ax yan kuxot'ikoo' junp'ee- junp'ee- junp'eel xeet'el b'äk kitz'ikoo' ti ujanal ujantej jaa la'ayti' b'ay orita kujantik, mentäkej a' pek'oo' ma' b'ay orita kumanoo' ti ti k'aax kume kuyulikoo' junp'ee b'a'alche' b'ay orita kub'eloo' <hesitation> alkutoo' y a' uyumil kub'el tupach tupach uki- ukimes a' b'a'alche' porque la'ayti' kuyo kuyojel Ka' ku ka' ku ka' ku- kimisoo' a' a' b'a'alche' la'ayti' uka'aj ti janal xan, mentäkej kuku alkä' tuka' b'a'alche'.